ٹایِپ۔ ہوا ہنٛد آلات چِھ عام طورس پیٹھ دۄن خاندانن منٛز تقسیم یوان کرنہٕ: پیتلک آلات ,ہارن، ٹرمپٹ، ٹرمبونز، یوفونیم، تہٕ ٹوباس, ووڈ ونڈ آلات ,ریکارڈر، بانسری، اوبوز، کلیرینیٹس، سیکسوفونز، تہٕ باسون ۔